في الحقيقة كنفضل أنني نكون أنني كنعرف اللغات الأجنبية كاملة، علاش؟ باش نقدر نهدر مع جميع أصناف البشرية في العالم كامل، أما بالنسبة للحيوانات فلغة الخطاب معها مختلفة وماشي بالضرورة نتعلمو اللغة باش نهدرو معها لأن التعامل المباشر عندنا مع البشر ماشي مع الحيوان.